Da kor bi, abofraba bi nenam noarankasa n'ebusuafie, fie a ͻnye n'awofo tse. Nna okopuee abow bi a dɛm abow no, n'enyi mmbͻͻ do da wͻ fie hͻ. Ntsi ͻyɛɛ dɛ <noise> ͻbͻkͻ dɛm dan no a abow no da ano no mu, na ͻakͻhwɛ adzekor a ͻwͻ hͻ. Afei, obuei abow no a ͻyɛɛ dɛ ͻdze n'enyi <noise> kɛhyɛ mu na ne papa frɛ no. ͻbͻͻ ne dzin ara na ne yamu hyee no, na otuu no fo dɛ mma onntum ne nan nnsi dɛm dan no mu.